راح نقلك يا صاحبي كيف تغير الحفاضة لطفلك، أولا يقب أن تأتي بالحفاضة جديدة وتأتي بالمعطر أو تلك البدرة التي <hesitation> بها ثم نقوم بنزع الحفاضة القديمة ومسح تلك القاذورات بمنديل مبلل أو بخرقة تكون نظيفة حتى يتم نظافة الطفل، ثم بعد ذلك نضع الطفل ونضع عليه تلك الحفاضة ونقوم بإغلاقها بإحكام من خلال شريط اللاصق..